<noise> Café viennois, <noise> café antôsinô, <noise> café brevi, <noise> café machiatô, <noise> café expressinô, <noise> café noazety, <noise> café capuccinô, <noise> café kôrtadô, <noise> café laté, <noise> café dopiô, <noise> café gilermô, <noise> café zôrô. <noise>